harriyya malatin kitaab dansa ama kitaab biri somaa feet, woat boarbadi laaf kaayed diramanuu hujii dekii malaatin hujii kasaa baat huji tee taa woraa midafedii, woaatin rawoat laan kitaab takatakaan somiiwoat arr kaan soam bor kadibii somii arr kan soamt bor kadibi somii.akass iteii.